افضل الزيادة بالوقت عن الزيادة بالمال. -لان الوقت اذا كان كافي اطيق اصنع المال، بينما بالعكس لو كان عندي المال ممكن ممم-غاح يغوح بالتالي انا غاح اخسغو، لان المال وسيلة وليس غاية ، هو اول وتالي انا احتاجو حتى البي احتياجاتي وبس